Ke sìɓaà, ke sìɓaà ye, ke sìɓaà bi kè kuwa dò, kiŋ mùŋ gbìlè nyiìŋ, è nyɛnɛŋ fɛɛ̀ mɔ̀ɛ̀ è jele, kɛɛ kè siaŋ, e gòò le